Ny fahazahoako an'ilay milina fanasana lovia izao a dia mitovitovy amin'ilay fanasana lamba ihany, atsofoka ny prise sy ny an a, sy ny ranon-tsavony avy eo, dia dia ilay alefa eo ilay izy. Izaho mbola tsy dia nahita koa dia tsy dia haiko loatra ny manazava azy